Dokumen yang porlu' untuk mampanau da nagara' sandiri' ialah um kad panganalan dan um kalau kalau da luar da salura' mongoi da salura' nagara' um passport.

Cara ulun mamayar da pogun jami ti cuntuhnya kalau beniaga buli nini mamakai da duit tunai buli mamakai da kad kridit buli ni mamakai da kad dibit ataupun um ma mamayar cara da guang talian misalnya da guang talipon bimbit ka.

um Pamuzik ti mogilo tokou um suka da muzik-muzik tra-tradisi panyanyi ti pun um mogilo lah kalau tokou panyanyi no mambawa da lagu-lagu ketuhanan misalnyo um atau um mongobit-ngobit da nasihat um tantulah tokou baguna manginongou da iyo panyanyi-panyanyi tino dan um pamuzik pun kalau koyo muzik tino mongobit da tokou yang membawa didikan di tokou bagus nini tapi <noise> um panulis panulis ti um mogilo panulis tetapi tokou labih ma suka da panulis-panulis yang mongobit da cerita-cerita yang maparas yang buli mambangkit semangat tokou misalnyo kalau panulis yang mapakai tokou macam Osman Awang, Isa Mat Said um macam iro no buli buuk-buuknyo suda suda popularlah jadi tokou suka da cara panulisan do.

Miuzik um slow rock ino mapakaiku.

Pariama' Khatulistiwa'

um Kalau yunai marumbut ti um biasanyo mamajaga wanunyo wanunyo atau kalau yunai no maka indu ama' um indu amanyo lah mamajaga nini manyapul atau kalau aru anaknyo masalau anaknyo yang motuokah buli lah mamajaga tapi yang utamanyo um yang mamajaga no ialah wanunyolah yang mamajaga.

um da nagara' jami' ti musimnyo um sa maru' bila musim rasam iyo rumasam bila musim um komarau iyo komarau malasu' kokolod.

Filem atau rancangan TV atau permainan yang mapakai ku salah satulah kalau pasal rancangan TV ti yang mapakai ku ino nio lah masa baritalah pasal barita terkinilah contohnya pasal barita no sino nio tokou manginagou da nunu-nunu abar yang berlaku da liliud tokou ataupun da negara negara-negara luar jadi tokou isa matatak da abar abar wagu.

um talipon ti mimang pakayun salalu' sabap tokou lainkah nini' manalipon da yombo'-yombo' tatapi' tokou mambaca' da maklumat mongontong da youtube maklumat perang sana-sini' maklumat cuaca' maklumat abar-abar yang tarbaru' dalam nagara' iti mimang salalu'lah ma tokou mamakai.

Kalau artis atau tukang tampat tempatan yang kabilangan ti kalau artis oni yang kabilanganlah Datuk M Nasir lah pasal iyo ti artis yang serba buli mogilo kapandayannyo buli mangaal da lagu buli manyanyi buli balakun buli menyusun da miuzik untuk um lagu.

um Benda kreatif iyo aru dijami um okoi kuolah liliut walai misalnyo um tokou aru mantanum da bunga mantanum da pokok-pokok um pokok-pokok hiasan jadi ino perkara-perkara kreatif. Da salalum walai ada gambar-gambar ada arca-arca bolion tokou antad da lawatan-lawatan tokou antad da mio-mio onsoiyun tokou bagus-bagus basusun ino maparaslah sebagai benda-benda kreatif yang ada kuo.

Oku mampili da-da-da nu ti mana yang um talian yang iyo punyo iyo punyo nu ti liputan yang terbaik da yanan ku kalau kalau um kalau untuk oku mampili da kuo tatino um oku akan pastikan iyonyo um murah tapi liputan kuonyo taliannyo mabalut da yanan ku no.

Dalam budaya jami' ulun yang mamajaga' da ulun marumbut no biasa'nyo kaluarga' kaluarga' mosomok disiyolah misalnyo indu'nyokah atau pun yuan yunainyo katabinainyo atau alung-alung yunai atau pun buli nini' wanunyo kalau isa nio ada' ulun wokon yang buli mamajaga'.

Carita' kabilangan um da budaya jami' yang mapakaiku ino nio carita' um ulun dalaid bagarus ri mangaal da omu ri mangaal da omu ri iri irilah yang yang kabilangan kokolod.

Bank misti mamajaga da duit tokou iyo mesti ada sistem keselamatan yang kuo jadi bank um misti ada sistem yang sama dengan yang standard operasinyo da seluruh dunia atau diperakui supaya duit tokou selamatlah'.

um AI buli pakayun da kaidupan um harian um bilang adau setiap bilang adau dengan um cara ma dengan cara kuo memberi manaak da panarangan da ulun-ulun kampung tentang penggunaan AI.

Pakaian um mestilah pakaian yang supan bersih um pakaian tokou ari ari bersih dan supan um isa nini talampau laid isa nini talampau wagu jadi sadarhana lah.

Bahasa Melayu atau bahasa Malaysia pasal um ino adalah bah bahasa nu iti bahasa kabangsaan jami' dan dan um sentiasa dipergunakan dalam um nunu oni' dalam kaidupan seharian.

Carita yang kabilangan da budaya ja-jami yang mapakai ku adalah ada carita tentang namatai da mamanuk garuda.

Haiwan yang tauri nakito ku using lah pasal using ti um aru inangku jami sandiri aru nini um ulun-ulun da sambalai ti mogilo yang mangampu da using.

Iyo mangikut da kaadaan lah kalau inolosonnyo manini mula-mula no kana paniagaan yang manini lah bila suda nabuai plaan-plaan manakud um paniagaan no maju nogu bulilah ikalu baniaga no.

um seni ti yang pakaiku kejap pakaiku ialah seni muziklah, seni muzik, seni nyanyi, jadi kalau miuzik no maparas sikit kinangouon panyanyinyo buli nongobit da motivasi da tokou, buli menghibur ri tokou, tokou minatlah

mimang aru

um Kaandakku untuk anak-anakku adalah um adalah iro nu um berjaya dalam um keidupan seharian.

Gaya'ku balajar da bahasa yang gayadun jami' ti balajar antad da kaluarga'lah santiasa' da walai masaruk masaruk mamagayad da bahasa ti mangira' da mongobit da anak-anak kaluarga' bagayad supaya sa' makaingou da gayad sandiri'.

Binatang biasa da yanan jami ti yang yang mogilolah yang aru kambing jangan kambing jangan jaan kuo oni karabau mogilo.

um artis atau yang yang um kabilanganku ialah artis-artis yang buli um mempersembahkan da lagu-lagu rakyat gabungan lag-lagu rakyat dan lagu moden karana lagu-lagu rakyat ti diimprovisasi da um digabungkan dengan moden ino maparas kolod da kinongouon.

Korojo yang mapakaiku kokolod monongnyo majadi da paguam pasal korojo tatiti um mangira' da tokou supaya mogilo pangatahuan mapandai da undang-undang nagara' boleh manyapul da rumo-rumo yang aru masalah dalam bidang perundangan

Warna langit no motomou um natudu' nio kokolod kalau warna langit no moitom mopotut dunia tokou ti dan kalau maragang ogu moluor matu tokou mongontong kalau moto um nunu iti kalau warna sama da roun kayu isa' ogu maru' biyo miso kayu biyo miso langit.

Isa kuwasa telampau memikir da banda-banda yang makasusod da guang yang penting ikau mesti ikau tenang tenangkan

Oku musim manini' ri salalu' oku makapikir um bagus oku majadi da pagawai kangku jadi' kadang-kadang ada musim manini' ri makapikir oku majadi da cigu' makapikir majadi da askar tapi isa' nini' jadi' akhirnyo majadi da pagawai karajaanlah mimang salalu' oku mamikirkan lebih baik ku majadi da pagawai kerajaan.

Yang mapakaiku pasal sawuku iyo no iyo mapan ma iyo magarati' mamasak dan um mangamas da walai jan manjaga' da anak-anak.

Miyogu' da kariam ti sebapnyo tokou mampaguut da barang sa maru-aru' kadang-kadang gumuut tokou do barang makakuman maranyah jadi' tantulah ranyahnyo sumokot da kariam jadi' kalau tokou isa' inogu' nanti makan tentulah kotoran no maya' da makanan tokou ino makaobit da panyakit jadi' ino nio pentingnyo tokou miyogu' da kariam.

Makanan yang kaliuran paling kaliuran ku adalah ansak bo nu ti ampap ampat ti makanan titi mo sabanarnyo molosu da disediakan.

Mimanglah ulun-ulun yang mamakai da teknoloji ti babija'-bija' maya' da umurnyo nunu fokusnyo da alat teknoloji no cuntuh kalau anak-anak iro mamakai da um talipaun talipaun kariam no atau talipon bimbit no biasa'nyo iro baguna' untuk barmain permainan yang aru sino kalau ulun balajar misalnyo golongan remajakah palajar universitikah iyo manggunakan untuk magiyum da um ilimu' magiyum da maklumat-maklumat bakaitan jangan korojonyo. Kalau ulun mututuo misalnya mtutuindokah iro baguna' da maklumat-maklumat yang bakaitan misalnyo cara manga mangansak da sasuatu' makanan cara bajait da bayang um.

Jadi' bila najadi da guru' um atau mentor iro misti manaak daa um ilmu da motivasi yang maparas um mapaturu' mapatarang dengan taranglah um pakara' -pakara' yang um inira'nyo ri manu.

Mogilo nini' cara' tokou manyapul atau pun masarakat manyapul da ulun momorlukan bantuan ino nio um tokou porlu sapakat atau pun bagotong ruyung manyapul da masarakat momorlukan bagi bangsa tokou.

um magiyum da paguam ti um molosu' mogilo paguam aru da da nagara' nagara' tokou tapi' cuma isa tau' nunu kualiti paguam tino kalau ada satu kes no momorlu da paguam tokou buli buli magiyum melalui um internet atau magiyum melalui rakan-rakan um jadi' molosu' magiyum da paguam ti sada masalah.

Da nagara ku mimang aru iskul-iskul yang manyokong da magilo bahasa ti contohnyo um balajar da balajar da bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa tampatan contohnya um kalau da Sabah ti aru palajaran bahasa KadazanDusun.

Mimang saronok sabab makatutun ataupun um mitutun da tentang yanan-yanan ulun.

um ubat-ubatan yang aru da tradisi jami ialah cuntuhnyo ubat-ubatan um antad da um kakayuan tumbuh-tumbuhan dan ada nini ubat-ubatan.

Pista Adau Janang Gayuh.

Yang sarangga paling makalu yang parnah nakitoku um da yanan jami' ri kuolah nu iti macam macamm um nu iti macamm kuo boh um macamm nu iti macamm um da kakayuanlah yanannyo manu da kakayuan um sarangga tatino

Pasal kesihatan yang makawatir kokolod da nagara' jami' ti bila rumabak koyo penyakit berjangkit no macam pernah berlaku' jangkitan Covid nine tenth. Damanti ti lagi' makawatir kolod pasal koyo jangkitan influenza no.

Biasanya da juga titi oku tumbuh-tumbuhan, tumbuhan yang maksud oku ada bunga aru bunga um macam taka um aru lagi lah sa kuno ku berapa ingat.

um cara untuk um manyapul da yunai baniaga ialah cara um manulung siyo um moyodio da yanan baniaga um dan mampromosi mamara da ulun-ulun sekeliling untuk momoli da barang-barang da tempat perniagaan yunai.

um mimang aru iklan-iklan yang sa' sasuai dijok makarikot da taliponku mapuara' itu ini iti mabalut um kamudian ada ulun um mapatud tantang <coughs> um skim capat kaya' cua' kalau ikou naya' kanyu iti palaburan sakian um buli makarikot duit iti-iti dan mimang mogilo ogu pakara'. Ada nini' makatarimo da gambar-gambar isa' matotorotok um antad da luar nagara' jadi' ino pakara'-pakara' isa' mabalutlah rumikot da talipon tokou.

Kalau da yanan jami mototuo sumapak da anak-anak momulok ti mogilo cara do um partamanyo bila aru baruyung no kan <noise> um mototuo maya ni da ank momulok bila aru ramai-ramai pun aru nini mototuo mongoi bila aru anak bamain-main da galanggang futsal no kan mo-mogilo mototuo mongoi ino no caranyo sumapak apa jangan carita bila da masjid um manu lah.

um Oku mamakai da talipon bimbit ti bilang adau kacuali time modop oni isa oku mou isa oku mou mamakai da talipun bimbit ni sabapnyo kur kur kuro gayanyo mamakai kalau time piodop

Kalau mampanau da barang sodu ti guang rasa moros rasa kuolah gambira nini teruja kanyu da kuo um maparas mongontong da anan ulun.

Jipun daguang-guangku ti mau' ongoiyonku muda-mudaan oni' mataudlah mongoi da Jipun no mongoi ontong oku sino da Jipun bitonku sangkulayan kaluarga' jami'.

Cara mangansak monyodio da makanan kaliuranku monongnyo monyodio gulu oku da bahan-bahan utamanyo um nunu sapaknyo baru oku mangansak lapas tino um bila sudah masakkan no masakkan no mabalut rasanyo baru oku mapaidang da keluarga atau kawan-kawan.

Ya pariama' ti mimang um aru nini kalau dalaid aru musim karau karau teruslah tapi sekarang ti isa nogu maru' ogu kalau karau patutnyo musim karau tokou mangagak musim karau tapi tiba-tiba musim rasam musim liud jadi mogilo perubahan pariama' ti yang yang sa tokou sa buli jangka' dalaid ri kaubasan tokou kalau ujung taun mimang karau kala' lah makala' malasu' tapi sekarang ti ujung taun liud nogu ribut nogu rasam sapu jadi mimang mogilo perubahanlah antad da toun lapas toun ko toun mimang aru perubahan pariama' ti.

Pariama' da yanan jami' miyan ti sa maru' kamu um kadangnyo bila iyo rumasam rumasam bila iyo matuadau no kan um malasu' malasu' kokolod tapi' bila taimnyo sajuk no sajuk nogu um manulah.

Kalau pasal talipon bimbit atau talipon kariam ti mimang masaruk kokolod oku mamakai tarutama'nya untuk tujuan baubung da keluarga' da kawan-kawan atau pun magiyum da nunu maklumat yang porolu' untuk mom momongo da korojo harian.

Bagi dijok ino ngaranyo sa- sa brapa katatapan sada sada sada katatapan .

Kalau pambayaran contohlah macam kerita kan yanan jami ti lima ngotaun lalu lapas ti isa tau kamburo kali nanakud bila OPR ri nanakud tumambah patai bayaran CCM kereta no jumangkau.

Oku kalau aru paluang mimang maparaslah mimpipanau tetapi oku lagi suka mimpipanau da nagara-nagara yang um nagara-nagara islamlah islamiklah macam mongoi da Turkey mongoi da Mesir mongoi da nagara-nagara Arab sabab ino maparas tokou mampanau magilo sajarah-sajarah yang makito tokou sajarah-sajarah islam um isa nini oku mangatakan isa bagus mongoi da nagara-nagara yang isa islam tetapi oku labih keutamaan mampanau da nagara-nagara islamlah macam da um impian ku mongoi da Mesir lah.

Kalau maya da sukan bapasukan ti kana bakarjasama dan saling um nu ti aru um aru kesefahaman lah kalau sukan yang um mamiso ti kana ada kekuatan diri sendiri ada persiapan um secukupnya lah kalau sabab iti sada rumo manyapul iti andang mamarlukan da kudarat sendiri.

Yang makawatir joki' pasal talipon bimbit atau talipon kariam talipaun kariam ti monongnyo mogilo kesan daripada um kalau kalau tokou talampau labih mamakai da talipon kariam ti monongnyo maganggu' masa tokou bokorojo mambazir masa wokon jadi' makaganggu' nini' da urusan-urusan tokou um hubungan kaluarga' tokou pun isa nogu barapa' matagap pasal mogilo nogu mogilo nogu masa tokou mamakai da talipon kariam ti.

Maparas kinongouon um lagu'-lagu' laidlah lagu' lagu' yang seperti lagu' laidlah ino oni'lah.

Oku mau baguru iri bakabun ri um pasal um guang pun um tumanang kemudian makaasil isa sada sayur sa payah ikou mongoi da pasar mongoi mangupu oni da natad walai.

um Cara um gaya ma-mangansak da kaliuran ku ialah um macam manti kaliuran ku um ngaranyo um kiaun kiaun kiaun um budog masak um ansakun sup caranyo um budog isuang da kuali tunguuan da waig um lapas tino alun da bowong sapakan da bowong sapakan da da usi' um dan asakun sampai mansak.

Kalau oku baguru nunu-nunu oni kamahiran yang mapakai ku da guruon ino nio oku mau um balajar da balajar buli bamain da alat muzik tradisional pasal pasal alat muzik tradisional ti sampai sakarang lakat lagi oku isa mapandai jadi um niat ku supaya aru masa ku buli balajar supaya buli bamain da tradisional ti jadi isa kaingawan bah alat-alat muzik tradisional ti da anak-anak wagu.

um Pertama <coughs> tokou misti isa buli diam-diamlah tokou misti um mangaal da riadah nini mamanau kalau buli mangimbul mangimbul um isa buli tokou diam-diam dalam saminggu misti sakali duo tokou bajuging um kalau isa pun sanaman sa walai lah dan pasal um yang wokon no misti makanan tokou jangan sambaranganlah jangan talampau tokou makan labi-labian barang matamis barang mosin barang makumou kadang-kadang tokou ti makan isa maru isa maru patar kalau ada ni surungon makan-makan jadi ino kadang-kadang kalau talampau makan pun manyababkan kuo nini sada sada limit jadi macam kalau suda matatuo no barangkali hati-hati takiak lah soal makan ti.

Rancangan tv yang mapakaiku iri nio Maharaja Lawak ri um balik-balik oku mongontong da ulangannyo pasal mogilo yang makairak-irak um makasanang daguang.

Semestinya aru mapajalan da macam-macam um sejenis mapajalan da karita mapajalan da bot dan um macam-macam lah nini ijalan yang buli ijalan. <laughs>

bansia' sukan yang mapakai ku um sumimbing um beguli um begasing.

Pata' panghijrahan yang aru da nagara' jami ti monongnyo aru ulun no berhijrah mongoi da antad da miso pogun mongoi da pogun wokon no sebenarnyo tujuannyo no supaya iyo buli um tarutama'nyo kalau iyo manyambung da palajaran yang labih majangkau atau pun aru paluang-paluang korojo yang labih mabalut da ta da yanan liali.

Macam-macam oni mokitoku um kadang-kadang ada bila mempanau ti um kalau da um niod wa walai atau ngantad da walai segala babalik segala kuo di kayu-kayuan um puun-puunti apa segala la yang kuo tapi kalau oku mempanau kadang-kadang bila mempanau mosodu ada oku kokito da segala iti um ladang sawit um ikuo iti ilod dan um dan macam macam oni mokito yang aru da negara jami ti.

Parcutian kandakku ti mongoi mongoi baumrah pasal sambil tokou bacuti'-cuti' kan um buli tokou baibadat tulu' um mongoi balawat lawat da makam makam Rasululloh macam-macam tulu' lawatun tokou tampat-tampat bersejarah ri.

Ya um mampanau dosodu' ti maparas sabap tokou makakito da adu-adu do salura' no adu-adu lainkah duadu nunu adu-adu masarakat mongontong tokou da pamandangan mongontong tokou da budaya ulun mongontong tokou da cara ulun um kaidupan ulun jadi' ino sabap-sabapnyo tokou porlu mampanau mongoi da salura' mongoi da nagara' ulun jadi' supaya tokou mogilo ilmu' mogilo pangalaman mogilo mokito tokou.

Taim manini' ri um aru nini' mimang aru cita'-cita' taim tatiri mau majadi da cigu mau majadi da polis um iri nio cita'-cita' nini'.

Pamainan yang aru da anak-anak da komuniti jami ti monongnyo aru pamainan tradisionallah macam bagasing atau pun bamain simban.

Pandapatku tantang panggunaan kegunaan perbankan dalam da salalum talian um adalah amat [um]baguna dan mamudahkan dan menjimatkan masa.

Dasalalum nagara' sandiri' yang paling mapakaiku.

Pasal pariama miugah-ugah ti iti nio keadaan um mukabumi tokou ti sa nogu lainkah macam dalaid mogilo kokolod nogu pencemarannyo tapi lapisan-lapisan ozon no pun sinumanipis kayu-kayu mogilo nogu tinagad bukid-bukid mogilo nogu rinata.

Ya kalau ada rumo yang sa' barangkali guang sa' tanang um kodimon tokou bagus-bagus iyara' tokou nunu masalah jadi' kinongouon tokou masalahnyo kalau guangnyo isa maru' karana itu ini jadi' iyo kalau iyo mau bakongsi masalah iyara' da tokou jadi tokou buli manginongou jadi' pendengar jadi' panasihat nasiatun tokou supaya samua ulun ada masalah tapi' janganlah sampai um pikironnyo balabih-labih jadi' ino satu cara tokou ma manaak da nasihatlah.

Aru aru kaluarga um ja- jami' ri bacarita' pasal sajarah do sajarah da-dalaid ri majadi da kuo nu iti dariba dariba lori gaji' kanyu baru' saratus ringgit sabulan da mus.. da taim tatiri.

Oku balajar da bahasa yang gayadun ku ti <noise> dengan cara migaul da masyarakat masyarakat ku sendiri dan ka-kalau taim ba iskul um aru rumo-rumo sabangsa ku yang okoi buli migayad.

Tumbu-tumbuan yang aru tinanum atau kinotolku ialah puun ladulah ladu ti bila sudah uwanyo mansak malap nio da alap malap nio um malap nio obiton masa makan momo supaya aru nio rasa mopodos da makanannyo.

Warna' langit no motomou sabap iyo um to ta talampau mosodu' intangan jadi iyo um mokito motomou.

Kalau permainan papan ti paranah nini' permainan main dartkah parnah nini'.

Kalau anak-anak tempatan iri nio carita Sang Kancil ri um Sang Kancil ceritaa Raja Rimba iri nio sa selalu kuon do bacaan do lapas tino caritaan do nogu.

Kalau bajet cukup da kaluarga' ti kadang-kadang cukup kadang-kadang isa micukup.

Kalau da komuniti jami parmainan anak-anak ro ti bamain gasing oni iroh um tiap sodopon ti main gasing da dewan kadangnyo da ruyut walai kadangnyo.

Bansa sukan atau senaman yang mapakaiku bamain bidmintonlah pasal permainan titi mogilo pergerakan pergerakan no isa nini talampau madaras tapi pergerakan no makasiat da inan.

Kalau taim biskul ri yang mapakai ku ino nio um kesenian lukis melukis.

Bansa perminan tradisional ni um anak-anak komuniti jami um bagandang um main simban um begasing

um Mimang mula'-mula' nakalap da talipon wagu ri mimang tokou talampau um gambira'lah talampau suka' sebap um sa paranah nakalap talipon-talipon dalaid cuma baampai sana sini' aru punduk talipon iti talipon da guang pukitmu tantu'lah ikou sanang jadi' mamakito ikou makatalipon um mimang kuolah mangubungi da keluarga' walaupun miyananmu ikou berada' keluarga' buli magiyum dijun jadi' nunu masalah susah sakitkah pening peningkah nunu apa' semua buli mamara' da ulun kawan-kawan mikitampu kerita' nabinasakah jadi' mimang mula'-mula' nakalap da talipon mimang gembira'lah sebap macam ada satu' perhubungan yang yang buli um maman mamantu' dijun.

Kalau mau palajar tokou ti misama' da palajar wokon um iyo misti antad da semua pihaklah um isa buli da pihak um peringkat skula oni isa buli misti antad sawat tumurun-tumurun tumurun sampai da iskul um baru iyo buli sumama'.

Kalau da nagara nagaraku mau mikiaal da temujanji da doktor no mongoi gulu sino da klinik no atau pun da hospital buli nini manalipaun magulu mamara da um oku mau mongoi da dan klinik atau hospital nyo kalau ngam piyo tarikhnyo jadi pihak hospital atau klinik no monontu oni sanggiran masanyo buli mangoi uma da doktor.

Da <coughs> ino mututuo misti sumapaklah da anak momulok maya mongoi ontong da permainan do kalau ada acara-acara misti tumurun iro mongoi ontong <coughs> dengan cara ino iro sa terpisah da anak momulok kemudian iro buli sumulok sino sebagai penasihat sebagai panyukung sebagai pamberi motivasi jadi anak-anak momulok pun antangan do oi aru mututuo mongoi ontong korojo tokou dan iro pun tantu sanang guang do kan nakakito da mututuo mongoi aya' do korojo do misalnyo kalau iro babula' mongoi tokou ontong tukang sorak pun jadilah.

Kepada ulun-ulun tertentu yang aru kepakaran yang bersesuaian.

Oku da manini' ri cita-citaku um menjadi da cigu um dan iyo nyo telah menja um mimang oku jadi cigu

Sakarang ti magilo um yanan tokou magium paguam da nagara apa lagi dengan teknologi yang aru sakarang seperti talipun yumon oni um miuma la yanan do.

Aru korojo iskul yang dalaid rih mimang nagandaman ku molin kokolod mopongo korojo terutamanya kalau mata palajaran matematik mimang molin kokolod pasal bila nakasala pio takiak oni nakasala miula ka atau takiak oni nakasala masa mangiat mimang molin mio nopongo jadi ino nio gandaman ku korojo yang paling molin.